Ilay any Japon izany an, fahafantarako azy ny lasa tsy dia miteraka loatra zareo satria amin'ilay resaka fahalalam-pomba sy ilay anona resaka hasina sy ilay anona ohatran'izany an, lasa matahotra vehivavy ny lehilahy izany e. Hoe matahotra hoe tsy tsy tsy ho vanona tsara na hoe zavatra ohatr'izany e. Dia lasa lasa tsy manambady dia lasa tsy miaraka amin'ny vehivavy fa lasa mijanona irery dia avy eo maty irery.